أفضل أن أكون فنانًا كوميديًا. لأن الكوميديا لها قدرة كبيرة على إسعاد الناس، وتخفيف ضغوط الحياة اليومية. من خلال الكوميديا، أقدر أنشر الفرح وأرسم الابتسامة على وجوه الناس، وأخلق لحظات من السعادة والضحك.